Unám sé ami ñkud ke añyéñ ami sé ami mànà ne ade ke kpan ade unám ekode ikoh, ikoh adia udiá akọnejo, idaha udiá uñwomé. Ikoh ade unám Adele akọnejo anye amọnọ ñkpọ ntidaha agwọ amọmọké ñkpo uñwáme ke uto usuñg ade ke anye anuñg kama adia ñkpo akọnejo. Usung ñe elu nanga ami nke kama ñkud ánye ade ke nkekọk afia. Nkekọk afia, <hesitation> idáhá ñkpele ubi akede ubokusén ke nti-idaha usfang ñkpo nte ñkpewo ñkánika itiokeed ubokusén ami ake mmo ná njehie afia ñkekọkọdé. Ñkekwo aka akekud ikoh ntejile ami ñwod anye ñke ñwod ami ñtime ñlikood agwo mmo Jak elinwám ebene anye eli ufọk agwo so akeme alibén anye aligwoúfọk afulo agwo sikinungibak ke ñkán ade eliche. Mbon sima isilalák ikúd eli lióñgo esiák anyin ewo kere ikoh, ke ekamba unám kede, kese adia udia akọnejo, ke isidiah udiá ụñwémé. Anye ade akpaniko ñtakal, ikoh akpékúdanye uñwémé, anye ade ñkpikọd akémé ide ade ke mkpikod keduk itie anye anchade anye adehe aguo afọ kied anye añyéñ alidehe ñtele ukude anye uñwémé. Ikoh ade unám adia udiá akoñejo.